Oza ni igyo shi otukpoki iya yimu ko ha kwo na ra me na bose gese ni wo-o-o nya ikyikyo ishini, oza ni shomotu ikyikyo ni iya shinyawo ko kpa ya ogwa, tikpi ko igyo nokwana iya shinyawo kokpa ya gwa, tikpiko ai ogyo nokwunu, iya shogwo ya gwa, ishi shini iyaho ikgyoga kpayi ya shomotu ko ki ha takpoki ome nabo se, iya yi ikgyoga ni eno shishi, awo vowe ko lamu oni ozone ya dami oshun ya dami oshun Kwini ni ya ga oya ya biya mi okelo oyo yemiya ya ngino wallo, kwemiya gyo wangmo ahitikpi ni eno kobo nu kwun ni, lalo bitikpoki oza ni iya yimu ko he ma, iya geho iya roma, ona ke ne nishishi ni iya yire, ki ya shomutu, igeho oya dami oshun ko ki yoko sheyi kagye, vowe ko lamoni, oza ni yaha okyekyi ome oya dami oshun koya doza shishini, ogyo bose ni ema, ishatunaha nwashika kpawoza gogo-gogo ni ya ha, owo shi shi baba ni ya ya mo gbayayima.